Ninkira kwenda amazaarwa ga yesu habwokuba aho nubwo ntunga obwiire obwokugenda omu kyaro nkarora aho bazaire bange, na#baana bange bakagendaho omukyaro bakalyaho ebintu ebirugiire omumusiiri hataali biinu ebiguziirwee. Ne'kindi, amazarwa ga yesu tugiira obwiire obwo'kuguma na amaaka gaitu, tugaguma muuka tukegonza nabanyabuzaare baitu.